आखनों को सुधारनों को घणों खाणों आवाई, ये तुम खाओ तो तुम्हारी आखन की रोशनी घणों तेज हुई जाएज। नासी हुई जाएज, ये सब फुक्टी नकी बात छे, असो तो भाई कही नहीं होतो। अब तुम्हारी एकी बार तुम्हारी आखन चे जो तु लोगबाग कहींच कि तुम चाकिलाश क्हाओ। एक टूराखड चाकिलाश कायद वो का हो, वो करस तुम्हारी आखं किं रोशनी तेज होईगा। तुम कहीं दूद दही पिहो तुमरी आख़णा कर डोला की रोषने तेज होईगा तो कही छे भिया ये सब तो फोक्तिना की बात छे।